هوني عنّا سؤال عم بي ئول فكّر في عام ألفين وأربعة وعشرين ما الّذي يرتبط بهِ بالنّسبة لك؟ أنا شخصيّا بي حياتي الخاصّة <hesitation> بي سنة الألفين وأربعة وعشرين كانت سنة روتينيّة ما فيا أيّا حدث جديد كل شي زي ما هوّ استمرّت الحياة عشنا أوّل السّنة، كانون أوّل، كانون تاني، شباط، آذار، نيسان، أيّار، حزيران، <noise> تمّوز، آب، أيلول، تشرين أوّل، تشرين تاني، كانون أوّل، هيدولي أشهُر السّنة <noise> ما كان فيا شي جديد <hesitation> فا ما كانت السّنة ألفين- الألفين وأربعة وعشرين بالنّسبة إلي عام مُميّز أو عام يرتبط بي أيّا حدس لأنّو ما صار عندي أيّا حدس بي هيدي السّنة كانت سنة فاضية بالنّسبة إلي بس مرئت سنة من عمرنا، زاد عمرنا سنة، زاد عنّا أعمار ولادنا سنة <hesitation> سته استُهلكلك جسمنا وصحّتنا سنة بس ما في أيّا حدس جديد بي هيدي سنة ألفين وأربعة وعشرين.